Pos ya tengu unus añus peru, assín i tó, estó meyu empicaítu. Guipu las redis socialis dentri quatru i cincu vezis al día. M'echu un ratininu dentri dies i quinzi menutus: echu el ratu dentri retratus i espubricacionis delos mis amigus. Siempri es güenu de sabel en qué andan los amigus. Los qu'están largu, craru, porque no hazi sentíu de vel enas redis socialis estas lo que hazi genti que vivi ena tu calli. Total, que vengu a estal quarenta-i-cincu menutus al día.